اچھا گھرا جی بات آوی چھے تو ھیک گھر آپکی زاتے ھوی چھے این ڈجی رینٹ پر ھوی چھی معنی رینٹا جی گھر تو آپکے تو کو نی ھی اعن تو کدھن بہ چھور سگھی چھے ، آپکے تو آپکے ھئ اوم آپکا بچپن گزرای چھے اوا یادا ھوی چھے این اوم ڈجی آپری پڑے آوی اوا بھہ ری سگھی چھی باقی رینٹی جےتوھی اوی کڈ بھی رینٹ وڈا سگھی آپون فیملی سمید رھون چھون پچھے جکو کئی اواڈئون ڈجئ کاکرون امرجنسمیم کا کرو کٹھے جائون این آپکے زاتے ھوی اوم ٹینسن تو کو ھوی ھیک گھرا جا خرچ ھوی ۔گھر ھیک چکر خرچ کرتے گئ چھوڑی باقی لائیٹ تو ریلے کونی شھرا می گئی سٹے گھر ٹھواڑی تے پچھے ٹینس فری ھتے جا باقی رینٹ جا گھر گئی تو ھر مھنی ٹینسن ابلا رئی۔ جیکڈھن رینٹا پر گھر گیتی بالا ھوین تو مانگائی ڈنو ڈن وڈی پلے اوچھتے اوررینٹ وڈائی پیرین جکو بس ھزار گیتا او ٹی ھزار کی ڈیوا نتو گھر خالی کرا پچھے میکھ کنگی جا ھر مھینی ٹی ھزار گئی پتا ۔ پر ھمین او ٹی ھزار کٹے گیتے آوی ۔آپکی فیملی گھر جیون جیون کرتے گھر ھلاویلا پلا۔ این بیس ھزار بھریلا پلا اوکٹھے گیتے آوی اوچھتے ٹے ھزار وڈاوی تو پریسان ھتی جائی ۔پچھے او کئی یا رینٹا جی گھر ھی ھمین ریٹ ادا یا گھر خالی کر ۔این پچھی او بچارا یا تو رنیٹ ڈی یا تو گھر چھونڑلی پڑی چھی ۔یا تو پچھے جکو ٹی ھزار ریٹ مایگی اوا ڈیڑی پڑی ،پچھی او جا حکم منجڑا پڑی ۔ایم ھا مطلب تہ آپکے گھرتو کو ھلی ۔ھیک آپکی گھر ھی اوں آپکی بس ھیک چکر خرچ کرتے گھر گئی چھی آپکی تھوڑی ٹھواڑی پیسی بھیڑی کرتے ۔ تو پچھے ٹنیسن ختم ھتے جائی ۔ ھلکی فلکی ٹھواڑی تو سھی ھی ۔جون زندگی سٹھی نمومنی کٹ سگھی ۔ ایڑیا زروڑیا شیا جون ھیک واشروم دو ٹین کمری ٹھواڑی جون فیملی سٹھے نمونے سے ری سگھے ۔پچھے کا ٹنیسن کونی ھوی۔ جکو ٹانرین آوی اوان بھی ٹنئسن کونے ھوی، کا تی گھر ھی ، ریٹ بیٹ ھی کونی اوا جی آپکی ھوی ۔پر آراڑا پڑیا لے بے سولت ھتئ جائیے امین جٹھی بیلے ھون اٹھے امچیا چار پانچپڑیا آلیا۔ مانجا ڈاڈی جابیا اٹھے ھلا۔ ماجی بابی جا جنم اٹھئ ھلا ، مانجا بھی جنم اٹھی ھلا، این مانجی اولاد جا بھی جنم اٹھی ھلا۔ امن یادگریاتو سب ھےکا تو این امچے آپکی گھر ھے ڈیکھلے جا تو زمین امچی تو کو ھی اٹھی امان کڈبھی لڈا سگھی ۔پر آپکے ھیک گھر ٹھراڑو ھوی تو کڈ بھی وڈیری لڈا سگھی تو اون اپکے گھر اوی ٹائیم جائی بھولے کا تو ٹینسن کونی ھوی ۔ھاڑی جکو جٹھی لڈتی جائی او وڈیر کئی تون ماجھئ پاسی بنی پوکھ بیلا ری جیستائین او بنی پوکھے چار سالا پانچ سالا ،پچھے اونہ لڈا چھوڑی ۔ ھمین تون جا بھلے مزوریکری بھڑی ھیک پلاٹ گئی چھوڑی ۔بھلے تون کام مرپور کرتا ھوی پر جیکڈھن تاجی گھر عمرکوٹا مین ھوی ۔ پچھے تو کد بے ؒڈتی آوی مرزی جا مالک ھی راتی جی آوی یا آدی ماندی آوی تنیے کوڑ لڈا تو کو سگھی ۔میکھین کماقئی کلے گھرا لے گھر آپکے ھوی تو ٹنیسن کونی ھوی تو فئیملی سٹھے نمونی رھی ،پچھئ گھرا مین خشیا ھوی

اگڑ آپون ٹھاھون لارلے پیڑپ آپکے ٹابرین جی اگڑ ٹاوی معنی آپکے گھر ھوی زاتی ھوی زاھری بات ھی تو ھیک ڈن جاڑنی تو اوا جگھے لارلے پڑین ڈیتے جاون باقی عمر موڑی کھاتی آلی کونے ھون تو ھیک ڈن جاڑی ھی۔ باقی گھر تو گھر ھی ھیک گھر آپون ٹھائون چھون ڈجی گھر اللہ جی طرفو ڈنوڑی ھے اون فری فنڈ ھے ۔باقی سردیا ،انڑاڑی ،سیاری ،بھار کٹڑئ لےھیک گھر لازمی ھے۔ جکو رھی سگھے ،آرام کر سگھے باقی بیماری سیماری ٹابرین پرھاڑ اٹھئ۔ سولے ھے بائیکی یا گاڈی سے اوم جا آوی بازجے ڈجی گتی آوی ۔ گھر ھوی تو تھوڑی موٹے ویکری ھوی ائون نا سفا کھڈ ھوی جون ۔ ایڑی سٹھے ھوی ۔ ائون نا ڈو چار مہمان آوی تو جگا نا ھوی ۔ گھر ایڑی سٹھئ ٹھواڑی جکو مہمان ڈجے آوی تو جگا جھام ھوی کا تو بیا بداڑی عیدی مرادی خشیا آتیا رھی چھے اوم <noise> کا ھی تے منکھنان ٹینس کونئ بھوی کا تو بئا بداڑی سو ڈیڈسو منکھین آوی چھی بھائو بوڑیا آوی ڈجی میمان جام آوی اوین لے جگا تو ھئی ، رینٹا گھرا مین کا ھی تو اوی لالچا جی حساب سے ٹھواڑی جگا سوڑی ھوی چھے پھی آدی مہمان پوٹھے جائی چھئ پچھے آپکے بردرا سئ ٹوتے چھی شھرا مین جگا سوڑی ھوی این باراڑی مین سجی فیملئ بھری رھی چھے ۔ تو اٹھو جام جگا ھوی چھے، <hesitation> اوم خشیاب جام ھوی چھے ،شھرا کا ھے تو گلئا سوڑیا ھئی چھے تو پچھے اتری خشی کو ھوی بس آپکی فیملی ھوی چھی۔